Mi yiɗi mi fira dow, saboga firuuki hokkay yam yenci ji, e doggudu, nden bo waylitanay yam non no mi yi'ata duniyaaru e katce, e gelle e wendu e wurngo, bo wala motaaji e dow atal am.